Kileerik kin enjii tiriŋ kaa « hesitation» edigu kidiyan naran baasur ndoŋun takasuu nenee kadawan wurgan « hesitation» kiya, kiya, kiya kokon bitagu fot suŋun gannu, ilam nugu fat suŋun osur nenen ndrakan yokoyin laka echee ti tenee, ayŋaa ti tenee, ondroo ti tenee, yokoyin faanan taŋ karan kan̰aa nenee kidiyan kan̰aa kaa taa kaa tiŋin damsu, damsu, ndama, ndama suugin, sugin kokon dolok trakan, kan̰aa trakan «hesitation» naŋ ka kultin dahaaba fiisuŋun teer suŋun dologu rakap suŋun mbika, n̰aaman wujaa kujinin taŋ karan, usurun wujaa mbuloo ndama, ndama kokon, chadar nenee tettaman, osur nenee salla suŋun seseel anindri sun kujinin taŋ karan weyti kok kojtuu nugu suugin kokon, kojee trakan, jarak trakan, «hesitation» fagak trakan, kojee trakan, kojee «hesitation» draknu kaa absin toonu trakan, wujaa ab talaate tiŋgu kaa trakan n̰aaman, taŋ naran manjal trakan, kojee zargaa nu kaa bayin tan n̰aaman taŋ karan maan̰ii nenee lal sun koorok bayin tandaa. Sahan bayin tan ndaa, sufurak bayin tandaa, kurok bayin tanndaa, baahaa kulley ju n̰amun tee taa, baahak rubu ju n̰amuntee taa, baahak rubu waŋ kaa, baahak rubu mbaar ti n̰amun tee ti, tegu karchay zitek ti, tegu jaa hadaa waŋ naŋaanu enjii kir tirka yaŋte, lal suŋun n̰aaman esee nenee daamirgee sukan, fee suŋun, enjii waanan laka kam toroŋka, toroo suŋun fee suŋun, wujaa subu tiika kill suŋun n̰aaman taahuunagin naŋka taahuunak melegu toŋgosirka sow nenee haasil nar taŋ faanan, lodoo tiŋin suugin ner n̰aaman, tamaatim nenee kil suŋun n̰aaman, wujaa nenee n̰aaman, kusibara nenee n̰aaman, kawal nenee n̰aaman, kujinin taŋ karan «hesitation» ibirek kaa n̰aaman «hesitation», ibirek n̰aaman, heetaayek n̰aaman, baaden osurun duŋoonu kay too kijtuu teney, wujaa tabusii teney, neyaa annaa waŋgu hobub nenee kaa suugin duŋoonu, sugin ner bes trakan n̰aaman taŋ. Lodoo nuŋgu sukan ter suŋun tamaatin nugu sukan ter suŋun, wujaa nuŋgu sukan herbal suŋun kusibar nugu sukan herbal suŋun, kawal nuŋgun sukan herbal suŋun, tiigin dukan nun ner kiiban ciŋgam naa tiŋgu trakan n̰aaman nar maan̰ii nenee dumnan tenee, tenee waanan, chuwal sukar naa dukan nun ner n̰aaman mbir nokoy naran. Mukulay jee sib sip sun, man̰ii nenee kayaa naa kaa kan, kuwar nu kaa kan, dumnan mukulay nun waanan, wujaa erikalak kaa n- amun teeti, erjikek kaa n̰amun tee ti ariyan naran lal sun edik nenek kadawan osurun tiŋin laanu baabur kidiyan laka, baabur gu karan osurnu karra toroŋ tee ti. Baabur dukonandaa kaa mii melek edik nenek kuchun ŋalaa, « hesitation» weyiŋ kara sun sundar ŋalaa kara sun misil yoomen nokoy kara zirnu wujaa tuuriyek nenek n̰aaman cok sun ŋalaa koyen wujaa subu tiyoonu kaa andriyan kara sun wujaa koyen andri driyan laka esee neneenu beedum biziree hor norbunoo taa nu osurun aasuŋun duŋoonu bilaa nenee naran, wirii nenee barik yak biisategu, biisategu wirii nenee ndriyan, wojoo mbir ti ŋon, kayaŋ ti ŋon wiruu neneenugu adil suŋun koochii nee bik suŋun kokon kondroo kidiyan n̰aaman dokonsii suugin ner trakan naraa tiŋgu naraanu wiriinun kuchuchun aasuŋun laanu wey osur neneeadriyan yitin goyee tiŋgu mii wonjoo asiil ti ŋon tuur tu gon, sitti tim gon osurenee waŋgu wey goyer kaa enjii yiiriŋan talaka «hesitation» enjii kayaŋ wala asii yiriŋan talaka. Esee nenen turŋaanu, wujaa edik waagu kuchun, muurat ab talaate waŋgu n̰aaman,«hesitation» n̰oronak chaga sun mii bes kujaa kujinin jarak kan dawtee ti, tiedik kan chaga zitee ti laki tawaa nu mii bes jarak kan tawan yiteenam esee nee nu gaar sun hor esee waŋgu taŋanan laka en̰ik kutulun talaka enjiikar taanaanu tiŋ eseenu maachalla nur gasti andriyan ti wey yitin faanan taŋ kujinin karan misil yoomen, talaate nokoy taŋ yagiran, ottukoo, tal tuur wala ottukoo tal sitii, nokoy kuliyan. Wujaa kujinin osus neneemugu tiŋin ŋannaanti tiŋ hor tatayaa wala tattaandaa wokoyi kujininkaran misil ottuk nokoy ŋonun tiŋin laanu wey esee nenen mel sun panan yagiran misil ottukoo tal tuur wala ottukoo tal sitii nokoy kaa ŋonu tiŋin osur nenen wey ganan tatay hor tatayaa wala tatandaa yokoyin yagiran, esee wey wattam tuyoonu tiŋin «hesitation » kal nenee kuur suŋun kokon andamuu kidiyan naran « hesitation », enjii nenee kokon bir nun ner tabar sun n̰aaman naran, enjii bir nun kokon dukondaa, bir nun gagaynu kaa jiiran nenen ner doluu kidiyan n̰aaman naŋaan enjii nenee tabar sun naran kal nenen norchen andamuu kok kidiyan n̰aaman naran kal nenee yom tigin, yoomen tigin. Norchen tam suŋun esee nenee tattamaa bada zoŋoonu esee neneenu tattaman ofoonun waanan gaŋ sire neri tattama, tattama sun negil sun, tam zoŋoonu wey wujuŋar indan wey wusuk tee tiyoonu kokon baabur tigin, rakchak tigin, barbarak tigin kidiyan naran, wujaa nunjinin kal neneenu achan kur suŋun foŋoy sun wasa tirŋetee naa kal neneenuŋgu hor kor suŋun wujaa andamu wasa kaa nunjinin naran norchen, kal neneenugu foŋoy sun «hesitation» aasuŋun laan esee nenenugu sukan walaka kay jiiran nugu, misil faatime dol, fotuma kaa kan, kadiije kaa kan Maryam kaa kan, kaltam kaa kan jiiran nenee nun kokon kurin laka karan walaka waŋ kaa wawarnu eyi abilaa kan kodoo kan, tenee naran, esee nenee nugu serr sun mbika chawaawil nun koorok kiyaalak n̰aaman eyi chuwal nun dumnan arbayin kooro, arbayin kooro esee naa waanan esee nenen achara ti tiyoo, kam ne hamistaachar ti tiyoo zaka naa nenee nungu ndiŋirin, karak kidizan n̰aaman naran, kal naa barigin ner kadawan « hesitation» wirii nenee naa barigin naŋan. Kokon barbarak wala wetir kidiyan « hesitation» n̰aaman wetir ti dukunon naran kadawan taŋ ndagirte. Laala wetir dukon ndan kaa barbarak nokoy tika kidiyan n̰aaman, naran esee nenee kadawan zakaa naa nuŋgu barik tiigin bes «hesitation» kay too hillek meleenu inda ber kan keyi namus windi, kay hillek meleenu berek kan wawan esee nenen zaka nan n̰oteeti, ber kan wawaandaaka taŋ bes naran chuwal nenee yak zaka naa yak arbayin kooro waŋgu feriŋ faanan jaa chuwal kayaŋ, wala asii, nokoy nday magazan nun netee ti haadir kurak suŋun esee chawaawil waŋgu firtik sun «hesitation» kata, kata sun dabaŋgaa nun waanan. Dabaŋgu kaa haasil tanti layin tee ti haasil tandan kaa dahaaba dabaŋ nenek ndriyan ti ndi sidaadik tenek kaa driyan, esee nenee laanaa tiŋgu chawaawil nun ner katan, dabaŋ mbaar ti waa, assal ti waa, bee lal suŋun barik windak tiigin esee nee katan waakan dabaŋ nenek sidaadik tenek drak suŋun kok wuraa kidiyan n̰aaman naran, wujaa enjii kaa kidiyan n̰aaman naran, dabaŋgu talsa aasuŋunti, wey esee nenee feiŋ naanugu n̰ateeti.